انا راهو عندي عائلتي كبيره ياسر ومعناها مثلا عندي عمي عنده وليده خمس بنات وثلاث اولاد وعندي خالي عنده ربع بنات وربع اولاد وعلاقتنا يعني منيحه معاهم مثلا نتلاقاو دائما في الاعياد في المناسبات مره علي مره في الامراض هكا نتفقدوا ديما بعضنا